हों बस क्या बातोंण अब मन म कई विचार चना छीन अपरा भविष्य त लेके मतलब की द्वि साल म जू कॉलेज ची उ भी खतम वे जोलू वेगा बाद क्य कन कने कन और थोड़ा नौकरी गी भी टेंशन ची की मतलब बढ़िया नौकरी मिली या नी भी मिली।